اللغات الأم لوالديني وأجدادي <hesitation> هي اللغة العربية، لأنه نحنا مجتمع عربي ومن المملكة العربية السعودية، فطبيعي إنه نتكلم اللغة العربية، ولكن <hesitation> بعظهم يتكلمون اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، يعني مثلاً أبوية يشتغل دكتور في الجامعة فطبعاً يكون التخصص حقه إنه يشرح باللغة الإنجليزية، فكذا طور لغته يعني مع مرور الوقت.